Ny isa telo da midika fa mana fifandraisa mora aminolo tegna zany da ny atsaiko ao voalohany lafa lafa mahita anazy e da ny <hesitation> ny ny toko telo Ray Zanaka Fanahy Masina ZAGNAHARY